मई महिना इन महिना मांचन गर्मी पड़े। दाड़ा मा वारु जाड़का तोला जाएन खाटले। बिचाएन सुई रहता सु लागे जे महिना वो। गर्मीन बेस आखरी महिना कोई बाद अगलो। महिना बरसातन दाड़ान तयारी रहा है महिना। मांचन खेतन तयारी करजे आराम करने। आराम करे फॉसल काटली रहा है भील। करली तीनी निकालनो तें तियोहर काई चल। रहो काई यावसादी चल रहो तेरी तयारी। करनो न चल तो रहेना महिना।